Pe ka pa cɛɛlɨ wɔɔ oturu a lɨŋ taa tupɔtɔpɔtɔɔ kɨto e le yi wɔɔ áa cɛɛlɩ vǝ́nɨ a la cɛɛlɩ wǝǝ asɛ kǝ́ <noise> yɨŋ taa rɛ la pa tɛlɩ lä nyarɨ kɨ ŋ nyɩŋ tuu wɨ co kɨto yáa cɛɛlɩ. vǝ́nɨ perecee la ca oo ŋmɨ kɨsa wǝǝ ŋ́tini ŋmɨ mɨ ŋ fɨ yɨɨ nɨŋ taa yɨ kpɛɛ, kɨto náa cɛɛlɩ schakɨ eni mɨ eni náa cɛɛlɩ. wɨ ke ri ɖiɔrǝ oo náa cɛɛlɩ kɨ ŋ́ ci amɨ caa., <noise> Ŋ́ náa kaŋ mɨ piyǝ wɔɔ vǝ́nɨ e le ke lö nuŋkukpǝ wɔɔ pɨ lo ku lǝ̈ zodopeyǝ wɔɔ, e le yi áa cɛɛlɩ ŋwɨ e riini lö ocuukǝ e ǝ fɨ ǝmǝ sereyǝ sa apɔlɩ e yee mɨ lö ocuukǝ. Ée riini lǝ̈ kɨtǝtiitiikǝ we la lɛɛ áa wɛɛ lä wɨsiɛkpǝ Fɨ araŋzie ǝ fɨ o toolu ǝ tɨnɨ a láa caa oo a la wɛɛ lä araŋsieyǝ sa tʊʊ lä mɛŋwǝ toŋ a mɨ caa lë keeriwǝ turu wǝ lǝ lǝ sɩsiɛrɩ.